Ka pa naŋ wǝǝ ǝ lǝ fɨ tʊwɛɛwǝ fe kpii rɨ akaakǝ ka tʊ mɛŋ e fieni kɨ fa naŋ rɛɛ atʊkpɔrɔɛ ǝ lǝ fɨ e kpii kɨ e kpii mɛŋwǝ ke yeemi ko vǝ́ ǝ lǝ fɨ a la naŋ ko oturu wɨ lo ru.